gott kvöld og velkomin í Kastljós umsvif Íslendinga á

lágskátta og aflandssvæðum gætu hafa kostað ríkissjóð allt að sjö milljarða króna á ári undanfarin tuttugu og fimm ár og það voru nákvæmlega þessir milljarðar sem viðskiptavinir íslensku bankanna í Lúxemborg voru að koma sér hjá að greiða sem ollu því að svo stór hluti landsmanna átti skúffufélög á þessum svæðum enda töldu stjórnvöld hér ekki ástæðu til að banna það eins og gert hafði verið annars staðar og gerðu jafnvel tvísköttunarsamninga sem auðvelduðu enn frekar fjársterkum einstaklingum að komast undan sköttum hér við rétt á eftir í Menninguni verður fjallað um nýtt leikrit með þeim

og Þorvaldi Davíð Kristjánssyni andaðu þar sem tekist er á við bæði stærstu og smæstu vandamál nútímafólks en verkið var frumsýnt í Iðnó um helgina en við byrjum á skattaskjólunum

í Lúxemborg ja eins og þetta birtist okkur í svona sögulegu ljósi og eftir á erfitt að sjá að það sé annað heldur en skattalegt hagræði sem drífur þetta mikla að hlíta ráðum sérfræðinga á sviði

tax planning það er væntanlega kjarni málsins um lang mestan hluta af þessu fyrir vikið má í raun segja að

atvinnulífinu hafi á pappírum verið stýrt frá útlöndum í gegnum erlendra fjárfesta þannig var það auðvitað ekki þannig eru fimmtíu og sex prósent úrvalsvísitölu Kauphallarinnar í eigu aflandsfélaga í árslok tvö þúsund og sjö fimmtán hundruð milljarðar króna þessi félög voru að langmestu leyti í eigu Íslendinga og sama gilti um óskráð félög í

arður af eignunum leitaði einnig út fyrir landsteinana og á árunum tvö þúsund og þrjú til tvö þúsund

og átta voru um níutíu milljarðar króna greiddir í arð til erlendra félaga sem að yfirgnæfandi meirihluta voru staðsett á lágskattasvæðum flest í Lúxemborg og Hollandi útibú íslensku bankanna í Lúxemborg voru eins og

sýndu óhemju umfangsmikil í og vöktu líka athygli fyrir frjálslega umgengni við samningagerð í milli starfsmanna

hafi fengið svo margar beiðnir frá Landsbankanum um að bakfæra

á samningum aflandsfélaga viðskiptavina bankans hafi ákveðið að byrja að rukka sérstaklega fyrir slíka þjónustu við viðskiptavini sína að breyta dagsetningum á samningum getur

auðveldlega verið liður í

eða lögbroti bankinn var þannig tengdur á fimmta hundrað félögum í safni panamísku lögmannsstofunnar einungis sex bankar í öllum heiminum voru stærri kúnnar Mossack en hvers vegna voru íslensku bankarnir og auðugir viðskiptavinir svo umsvifamiklir í því að komast hjá sköttum á Íslandi ástæðan var einföld það var ekki bannað skattalöggjöfin

bauð einfaldlega upp á það ólíkt nágrannalöndum okkar stjórnvöld vissu þó af þessu í skýrslu um skattsvik sem unnin var fyrir þau árið tvö þúsund og fjögur hafði til dæmis verið bent á það alþekkt og algengt afbrigði skattsvika felst í að stofna dótturfyrirtæki erlendis sem ekki hefur starfsemi með höndum en þjónar þeim tilgangi að flytja hagnað af innlendri starfsemi í annað land oftast skattaparadís eða annað lágskattasvæði hraða þarf setningu svokallaðra c f c ákvæða í íslenska skattalöggjöf tveimur árum síðar í ágústbyrjun tvö þúsund og sex birtist þessi grein á vef fjármálaráðuneytisins þörfnumst við c f c löggjafar í löngu máli var spurningunni svarað neitandi af íslenskum stjórnvöldum skattalöggjöfin var rýmri en annars staðar

hafa menn verið að innleiða reglur sem gerðu þessar þessar fjárfestingar í rauninni ekki áhugaverðar skattalegar séð tvísköttunarsamningar eiga að koma í veg fyrir að fyrirtæki sem er með starfsemi í einu landi en eignarhaldið í öðru þurfi að sæta því að ávinningur af rekstrinum sé skattlagður í báðum ríkjum en þá er er að sjálfsögðu gengið út frá því að skattur sé greiddur að minnsta kosti í öðru landinu ekki í

hvorugu eins og raunin varð hér árin nítján hundruð níutíu og níu og tvö þúsund og tvö gerðu það þýddi í raun og veru að arður sem fór frá Íslandi til þessara landa var skattfrjáls það er auðvitað ekki tilviljun hversu umfangsmikið eignarhald innlendra fyrirtækja fluttist til þessara landa á þenslutímanum lætur nærri að álykta að þessir samningar hafi aldrei náð tilgangi sínum sem er að greiða fyrir

erlendri á Íslandi heldur nánast eingöngu verið nýttir til að forðast skattgreiðslur með

má kalla misnotkun á þessu samningsformi

notaðir svona já þannig á endanum eru þetta mest Íslendingar með

eru að koma frá þessum löndum það fólk í hópnum sem þekkir mjög vel þarna til og úr ráðuneytinu og það eru margir gagnrýnir á þessa samninga að Íslendingar hafi verið plataðir á vissan hátt við gerð þessara samninga en ég held að það sé áhugi fyrir því já að endurskoða þá ljóst er að eignir Íslendinga á aflandssvæðum eru nú einungis brot af því sem

fyrir hrun í skýrslu starfshópsins er reynt að giska á umfang þeirra í dag samkvæmt útreikningunum hér að framan stendur þetta fé nú í tölu á bilinu hundrað og tíu til þrjú hundruð og fimmtíu

með miðpunkt í tvö hundruð og þrjátíu milljörðum króna þótt skattaundanskot og svindl í inn og útflutningi sem kostað hefur íslenska neytendur háar fjárhæðir hafi komið upp með reglubundnum hætti frá lýðveldisstofnun virðist yfirsýn gögn

og eftirlit skorta svo hægt sé að sjá hvort umfang þess sé minna nú en áður starfshópur um aflandsfélög segir vísbendingar um að það sem nefnt var faktúrufölsun í

Halldórs Laxness sé enn við lýði á Íslandi upplýsingar og vanti hins vegar því sé nauðsynlegt að að rannsaka málið betur enda sé mikið í húfi eða ólöglega milliverðlagningu má í raun útskýra svona í frekar einföldu dæmi

eru dæmi um það svokallaða er þeirra stærst árið nítján hundruð áttatíu og fjögur komust íslensk

hefði í fjölda ára látið álver sitt í Straumsvík greiða óeðlilega hátt verð fyrir hráefni til framleiðslunnar afleiðingarnar voru minni hagnaður álversins og þannig skattar deila stjórnvalda og

lauk með því að sem nemur einum milljarði króna að núvirði í skaðabætur starfshópurinn komst að þeirri niðurstöðu að sem notaðar eru erlendis til að áætla umfang slíks hér á landi séu ill nothæfar gríðarlegt mikilvægi útflutnings hér á landi og fordæmi úr fortíðinni virðist því sem yfirsýn yfir hundruða milljarða útflutning geri mönnum erfitt fyrir að sjá hvort rétt sé gefið nauðsynlegt sé að rannsaka það betur og það eru vísbendingar um að

munur sé meiri heldur en hann á að vera ef tekið er tillit til kostnaðar en gögnin eru svolítið mótsagnakennd þannig að við teljum

til botns í því almennilega og endum með því að vinna með

langan tíma og taka síðan meðaltöl og dreifa á árin og svolítið svona á grundvelli ágiskana aðalástæðan

að við höfum ekki tíma og mannafla

ofan í gögnin eins og hefur verið gert margoft alþjóðlega til dæmis fyrir Afríkuríki

að fjármagnsflóttinn nemur hærri fjárhæðum en samanlögð erlend samanlögð erlend fjárfesting inn í landið og öll þróunarhjálp þannig að þetta er áhyggjuefni á heimsvísu og fróðlegt að sjá hvernig þetta er hérlendis við

þekkjum það úr sögunni á Íslandi að þetta hefur verið stundað í miklum mæli við þyrftum að komast í að greina þessi gögn nánar ef við ætluðum að svara því hvort þetta sé enn ástundað í miklum mæli þótt íslensk stjórnvöld hafi verið lengi að taka við sér og grípa til aðgerða gegn skattaskjólum verður það að teljast frekar hratt gengið til verks í samanburði við baráttuna gegn peningaþvætti

reyndu samtök á vegum o e c d að fá íslensk stjórnvöld til þess að standa við skuldbindingar um eftirlit með peningaþvætti en án árangurs það var ekki fyrr en undir hótunum um að íslenskir bankar og ríkið sjálft færu í félagsskap

Norður Kóreu að gripið var inn í þrátt fyrir áherslu íslenskra stjórnvalda á hlutverk Íslendinga í gríðarlegan útflutning á fjármagni til lágskattasvæða og skilgreindra skattaskjóla var eftirlit með peningaþvætti hér á landi í algjöru lágmarki

raunar svo illa sinnt að alþjóðlegar eftirlitsstofnanir settu stjórnvöldum afarkosti á fundi hér á landi árið tvö þúsund og fimmtán þá komu hingað til lands æðstu sem starfa í umboði o e c d þeir höfðu þá í tæpan áratug krafist þess að íslensk stjórnvöld stæðu við loforð sín um eftirlit og varnir gegn peningaþvætti samkvæmt frásögn embættismanna sem sátu fundinn voru fulltrúar samtakanna í máli þegar þeir tjáðu stjórnvöldum að þolinmæði þeirra væri endanlega á þrotum samtökin gætu ekki lengur ábyrgst Ísland sem öruggt og það hefði alvarlegar afleiðingar fyrir orðspor landsins og sérstaklega íslenskar fjármálastofnanir orðalagið sem

yfirmenn samtakanna notuðu að sögn var að Íslendingar yrðu að gera það upp við sig hvort þeir vildu vera í sama flokki og Suður Súdan og Norður Kórea á fundi æðstu yfirmanna

í síðustu viku kom fram að verði frekari dráttur á aðgerðum að Íslands hálfu kunni það að hafa áhrif á trúverðugleika

íslensks fjármálakerfis eftir afarkosti

og o e c d tóku stjórnvöld við sér í stað þess að einn maður sinnti öllu eru þeir nú þrír á héraðssaksóknara það eftirlit þyrfti þó að vera mun meira í

á Íslandi eru nú þrír starfsmenn meðan þeir voru þrjátíu í Svíþjóð áður en

hertu á þessu og á meðan að kannski verkefnin eru ekkert mikið einfaldari hérlendis þetta er svolítið hliðstætt því sem var með Fjármálaeftirlitið fyrir hrun þar vorum við með miklu færri starfsmenn og miklu minna umleikis heldur en Norðurlöndin en

flækjustig fjármálakerfisins var ekkert minna það er

ein af aðalniðurstöðum hópsins að við þurfum að bæta okkur í utanumhaldi og eftirliti með fjármagnsflutningum vegna þess hvernig

rákumst við á ýmis vandamál þar bæði hafa fyrirtæki komist upp með að skila ekki gögnum

skila ófullkomnum gögnum og

óhægt um vik að fylgja því eftir vegna þess að það voru engin viðurlög í gildi

þessi rammi var allur allur mjög mjög laus það hefði mátt veita þessum aðilum Seðlabankanum og

heimildir til að beita viðurlögum í miklu meira mæli eins benti starfshópurinn á sérstakt misræmi í gögnum Seðlabankans um utanríkis viðskipti þann mun sem er á erlendum

gjaldeyri sem er aflað og ráðstöfun hans sem er lauslega áætlað nema tvö hundruð milljörðum króna þó varlega sé lesið í þýðinguna og vangaveltur uppi um hugsanlegar

jafnan tengt fjármagnsflótta þetta misræmi er gríðarlega mikið

og miklu meira en í löndum sem við viljum bera okkur saman við og það finnst mér að vera alveg sjálfstætt rannsóknarefni

hverju það sætir nú þegar við vitum að

alls kyns krókaleiðum til aflandseyja er athyglisvert að skoða alla þá peninga sem hafa runnið frá aflandseyjum aftur til Íslands eftir hrun í gegnum svokallaða fjárfestingaleið Seðlabankans verið að umbuna þeim sem fóru með peninga héðan út fram hjá sköttum spurning hvað hvað eftirlitsaðilar eiga að gera annað en að fara að þeim lögum og reglum sem eru settar og ef að menn fluttu þessa peninga löglega úr landi og komu með

það sjónarmið að þá verður

að breyta lögunum skattayfirvöld benda á það að þeir hefðu viljað meira og nánara samstarf við Seðlabankann í

með fjármagnsflutningum milli landa skýrsla starfshópsins ber þess merki að honum hafi verið skammtaður naumur tími til verksins eða frá apríl og fram í október sérstaklega þegar í ljós hefur komið að

upplýsingar skortir í mörgum tilfellum því er hvatt til þess að frekari rannsóknir fari fram okkur fannst

fengið mjög mjög skamman tíma það kemur síðan í ljós eftirá að við hefðum kannski getað verið að vinna þetta betur og lengur fyrst að skýrslan átti ekki að koma

á nýju ári við hefðum viljað fara dýpra í nokkra þætti og skilja betur hvernig hvernig þessar gagnavillur eru til komnar einfaldasta leiðin

að horfa til til annarra landa

og taka þau sér til fyrirmyndar í meira mæli þar sem þessari mál eru eru tekin miklu fastari tökum

Benedikt Jóhannesson nýskipaður fjármálaráðherra hefur aðeins fjallað

skattaskjól og aðgerðir gegn þeim í þinginu hvað ætlar hann að gera hver er stefna ríkisstjórnarinnar hann fer yfir það og fleira hér í Kastljósi á morgun

menningunni í kvöld ætlum við að fjalla um eina leiksýningu verkið andaðu eftir sem leikfélagið fljúgandi fiskar setur upp í Iðnó leikstjóri er Þórey Sigþórsdóttir og leikararnir eru bara tveir Hera Hilmarsdóttir og Þorvaldur Davíð Kristinsson og hingað eru komin þau Hlín Agnarsdóttir og Snæbjörn Brynjarsson til að ræða hvort þau eigi að eignast barn eins og segir í kynningu á leiksýningunni þá er þetta snarpur dúett milli konu og manns í miðjum þau standa þarna inni í tvö og

eiginlega byrjar í miðju samtali við vitum ekki hvað kemur því í gang en þessar hversdagslegu aðstæður til þess að draga upp stórar heimspekilegar spurningar sem gæti virkað svolítið banalt en heppnast samt mjög vel já

þetta er ungt par sem stendur frammi fyrir þessari ákvörðun og

svartsýnt á framtíð heimsins já rosa svartsýn sýn í þessu verki eiginlega ekki nein trú á

að manneskjur geti kannski bara breytt aðstæðum sínum eða heiminum nákvæmlega og það er það sem er dálítið vel gert í þessum skrifum hjá þessum unga höfundi farið sigurför um nokkur lönd undanfarið

það er Hera sjálf sem þýðir verkið já

hrós fyrir það góð þýðing á verkinu hans Duncan Macmillan á texta sem hleypur út um holt og hóla og snýr sér og vindur sig og krefst mikils af þessum við fáum að sjá aðallega samband þeirra og sérstaklega

spyr sig nú á dögum stórkostleg leiksýning og

standa fyrir framan okkur og fara með þennan texta í svona maraþon sýningu já maður er strax með þeim í liði því þetta er voða sympatískt par í raun og veru

fallegir leikarar sem er gaman að fylgjast með

djörf nálgun það er engin leikmynd engin leiktjöld bara ein lýsing varla búningar varla búningar það er í mesta lagi að það sé tekinn einn skór og notaður

tilfinningin sem maður fær þegar maður er að horfa á þetta er eins og maður liggi á hleri eða verði vitni að svona nánustu stundum pars í svefnherberginu verður svolítið erótískt á köflum en án þess að verða vandræðalegt já nákvæmlega

svo vel leyst líka

með Þórey vinnur þessi fína tangó kona

já hún gerir þessar sviðshreyfingar og þær eru nýttar til hins ítrasta

til þess að knýja sýninguna áfram já það eru búnar til sviðshreyfingar sem byggja á svona tangó dansi og þær nýtast mjög skemmtilega vegna þess

uppsetningin er þannig að áhorfendur sitja allt í kringum leikarana og þá

hringinn á sviðinu til þess að ná til allra áhorfenda ekki satt jú fyrir þessa tegund að

er ekki einu sinni tónlist þannig þetta er þetta er virkilega eins og þú segir leikara leikhús þarna virkilega reynir á leikstjórann og leikarana

upp á síðkastið íslenskt leikhús er mjög sjónrænt þessa dagana

þetta er umbúðalaust og ég fór að hugsa Snæbjörn þegar ég var að horfa á þetta hvað það væri gaman ef við gerðum meira af því að bara hreinlega leika íslensk nýskrifuð verk á þennan hátt kynna þau kynna höfunda

náttúrulega einfalt á yfirborðinu en er kannski flóknara fyrir leikarana að takast á við

hreyfingarnar eru náttúrulega sviðsmynd í

og það er spennandi að sjá þessa ungu leikara sem við flest séð áður

hefur ekki leikið mikið á leiksviði og það var unun að horfa á hana eins og þú segir mjög fallegir leikarar og ég fór strax að máta þau við ýmis önnur hlutverk í framtíðinni hvað þau gætu leikið í framtíðinni já við viljum fá þau oftar á þau fara yfir heilt líf já mér fannst verkið vera sterkast og beittast þegar það hélt sér svona lágstemmt og

yfir strikið það eina sem mér fannst

að þétta þetta aðeins og gera það er mikil snerpa en það hefði mátt tíu tuttugu mínútum styttra já það er sjötíu og fimm mínútur en þetta er alveg hundrað og tuttugu mínútur en sýnir jafnframt ótrúlegt úthald þessara leikara og á einhvern hátt tekst þeim að halda áhorfendum

sinni sinni nánu stemningu allan þennan tíma þrátt fyrir allt algjörlega og

fór stundum að hugsa um brot úr hjónabandi sem er svona

par sem er að leika en þetta er öðruvísi samt

nútímalegra á einhvern hátt önnur

efnisleg hugsunarefni já nákvæmlega

brot úr hjónabandi er svona fólk sem er fætt á níu og tíu áratugnum já en þarna fáum við líka framtíðarsýn þessa fólks sem við fylgjum alveg út á enda já þannig við mælum með þessari sýningu í Iðnó jújú þetta er reyndar ósköp

en við megum ekki gleyma

það er líka mjög fyndinn texti og fyndinn leikur þau fara allan tilfinningaskalann já glæsilegt þakka ykkur kærlega fyrir komuna og þá er ekki fleira

í menningunni í kvöld við verðum hér aftur á